பெரும்பாலான முடி உலர்த்திகள் மின்சார வெப்பமூட்டும் சுருள்கள் மற்றும் காற்றை வீசும் விசிறி பொதுவாக ஒரு உலகளாவிய மோட்டார் மூலம் இயக்கப்படுகிறது கொண்டிருக்கும். பெரும்பாலான உலர்த்திகளில் வெப்பமூட்டும் உறுப்பு என்பது மைக்கா இன்சுலேட்டர்களைச் சுற்றி சுற்றப்பட்ட ஒரு வெற்று, சுருளப்பட்ட நிக்ரோம் கம்பி ஆகும். நிக்ரோம் அதிக எதிர்ப்புத் திறன் மற்றும் சூடுபடுத்தும் போது அரிக்கும் தன்மை குறைவாக இருப்பதால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.